إذا تبي إن إنت تحأول أو إذا تبي تستيقظ بسهولة بدون صعوبة ، أول شي أن إنت تظبط مواعيد نومك ، تحأول تنام بدري تبعد نفسك عن المهدئات والادوية وادوية النوم ، و‹ hesitate › قبل النوم تبعد نفسك تماما عن الموبأيل أو التليفزيون وتحأول إنك تكون هادي وتنام وتسترخي.